Noone ɓuluuɗo kam to mi miccitake, walaa ko waram tan to ɓernde, sey haala ndiyam e haala duule, gam taa laari duule, taa laari ndiyam, ndiyam ɗuuwi, ndiyam boɗjo wii, ndiyam raa yuwa wonta ɗon, taa yara ɗam a raayataako, taa walaa ɗam a jonngataa.